أكثر لحظه شعرت فيها بالقوة وجعت خوفي هي: لما بدأت إني اتعلم اللغة الإنجليزية كنت في البداية متخوف و مدري شلون ، و إني ما رح استطيع إني اتعلم هذه اللغة في النهاية ، و لكن مع الاستمرارية و المثابرة قدرت إني اشوف و ألاحظ التحسن في لغتي الإنجليزية ، و بالتالي هذا انعكس علي شخصيتي و علي ثقتي بنفسي.